komiði sæl og verið velkomin í

í kvöld fjöllum við um ungt og upprennandi íþróttafólk á Íslandi sem freistar þess að fá háskólastyrk heyrum af flóðum í Ástralíu og hættulegum dýrum sem berast með þeim og sjáum

í Egyptalandi ég heiti Sævar og nú verða sagðar

um níutíu þjálfarar frá bandarískum háskólum komu hingað til

það í huga að bjóða þeim bestu

frá tvö þúsund og fimmtán hafa rúmlega eitt hundrað íslenskir leikmenn komist á styrk í Bandaríkjunum það er kostar yfirleitt mjög mikið að fara í háskóla í Bandaríkjunum þess vegna er algengt að íþróttafólk sæki um styrk fyrir náminu svokallaðir voru spilaðir í fífunni í Kópavogi nú á dögunum þar tóku þátt um hundrað og fimm ungir og efnilegir leikmenn sem leika í þremur efstu deildunum hér á landi bara þróunin

frábær það eru alltaf fleiri og fleiri þjálfarar að koma við erum með núna í ár kringum áttatíu og fimm þjálfara frá Bandaríkjunum gæðin í leiknum

það tækifæri að fara út í háskóla til Bandaríkjanna en eru íslensku félögin svekkt að missa efnilega leikmenn í háskóla til Bandaríkjanna nei þeir voru bara mjög sáttir í rauninni þeir náttúrulega vilja ekki standa í vegi fyrir mönnum sem vilja mennta sig þeir geta ekkert þannig séð gert í því hvert er svo stefnan sett eftir háskólann bara í m l s deildina mikil flóð hafa verið í í Ástralíu eftir rigningu og yfirvöld vara fólk við því að krókódílar og

geti borist með vatninu veðrið í Ástralíu hefur verið mikið í fréttum undanfarið janúarmánuður var sá heitasti frá upphafi mælinga í landinu og regnið er það mesta í manna minnum ellefu hundruð íbúar borgarinnar í Queensland í Ástralíu hafa verið fluttir að heiman vegna flóða á svæðinu íbúar svæðisins eru vanir árlegum

svokölluðum

þau skella venjulega á um þetta leyti í norðurhluta Ástralíu en regnið hefur sjaldan verið jafn mikið regnið sem fallið hefur síðustu viku er um það bil jafn mikið og venjulega fellur á heilu ári það þarf ekki bara að varast flóð yfirvöld hafa varað fólk við því að vera á ferli vegna þess að krókódílar geta borist með

þeir geta þá endað á stöðum þar sem þeir halda vanalega ekki til það er líka varað við því að geti vel synt og þess vegna borist með straumnum Egyptaland er mjög frægt fyrir píramída og

frá fornöld en samt finnast reglulega áður óþekktar fornleifar í landinu og nú nýlega fundust fjörutíu

rétt suður af höfuðborginni Kaíró landsins sagði að grafhýsi sem hefðu uppgötvast fyrir skömmu væru í góðu ásigkomulagi þau væru líklega og ríkrar fjölskyldu hún var uppi á valdatíma

ættarinnar sem ríkti í landinu frá

þrjú hundruð og tuttugu til þrjátíu fyrir okkar tímatal nú fyrir skemmstu lauk alþjóðlegri

Frakklandi þar sem loftbelgir frá fimmtán mismunandi löndum tóku sig á loft hátíðin átti tuttugu ára afmæli í ár en þá lögðu tveir flugmenn af stað í ferðalag í kringum hnöttinn þeir voru fyrstir manna til að fara hringinn á loftbelg án þess að stoppa en ferðin tók næstum tuttugu daga